الطفل كان جالس هذا الطفل وإكتشاف الباب طفل كان جالس في غرفته عم يلعب يعني وفجأة شاف باب ما كان موجود جبل لما فتحه لجى نفسه في عالم غريب مليان مخلوقات <hesitation> غريبة وأشياء غريبة هذا الطفل قرر أنه يكتشف هذا العالم وكل ما يتقدم فيه بيشوف أشياء جديدة.